Nda̱ ɓit nɗe ɗi, ɓit nɗe na̱ ho hen tong yong ɓit hok a ɓit ƙiak pia na̱ ho, ga̱ ma i dip ɓit ƙiak pia nɗe ngam ɓit ƙiak pia hok muop nɗe nduni, ama ɓit ƙiak pia nɗe ɗi ga̱fe hen man ga̱fe ƙiak na̱n na̱, ƙiak na̱ pia puur, nɓit hok, hen pet nɓitlung, pet na̱ nɓitlung nne na̱, kai, hen kat ko wuro, hen la ka na kowuro a kia, hen ɗe nswar ƙiit, nde ma muop vwang hen ma hen swar bina̱, hen pian ga̱ swar he ni gu man ndibi ba. lagu vuang hen ma. gu vuang a ga̱long nie ga̱fe dip biga̱ twoot gwen tong gu shin nɗe na̱ ho, a nman yit mou hen bi ga̱ fe hen man dai, shini nɗe no ho a ɓit na̱, ɓit hok a ɓit ga̱fe lalong, ga̱fe sa̱ zaɓe, ga̱fe mu ma̱en da̱ mu shin zaɓe mu buk da̱ mu twoot nluu tong mu ma̱en tv yi, hen mang sool hen ma̱an da̱ seet muer da̱ la̱ nɗin generator hen het nda̱ dstv, ma̱ twoot npin, nda̱ japsual nda̱ jaraap, ma̱shaar twoot nda̱ kwamɓop nda̱ ga̱mai, dip muop da̱ tel twoot npin na̱ hok, muop gam twoot, generator ma̱an de ga̱n kat wel, hen tang generator nsa nda̱gurum Da̱ni, da̱ ma̱ seet muer ma̱ la̱ ndip ni nvel ni, ga̱na̱ la̱ni, ma̱ la̱ ga̱na, ma̱ terep har ɓit, har ga̱fe muop muop da̱ yong ɗangɗung, muop tem ga̱fe ni sa̱ zaɓe na̱ to. toh nɗin ƙiak pia nɗe na̱ kai nɓit hok kam a ɓit ga̱fe hen hen man ga̱fe ƙiak na̱ pia, kuma nɗin ƙiak pia hok, hen swa haam ma hen hool ba, haam tu hen ba, hen swa ma̱es hen swa ɗe ma̱es hok ga̱ tu hen i ma, tu hen ba, toh ga̱na nɗin bi nɗe na̱ ho, ma̱ ma̱en ni ma̱ ma̱en ni ma̱ ma̱en ni ga̱ gwo tong ma̱ kat sem i, amma ɓit nɗe na̱, anita̱ ma ɓit ga̱fe pia ƙiak na̱ yi puur ba, ɓit ga̱ kia piak na̱ puur <noise> anita̱ ɓit ga̱fe hen yool pet nɓitlung, hen pet ma̱an de ga̱n ɗiap ƙaa na̱ ɓit ga̱fe muop la hen ga̱ɗe na̱ akwanga hen tong ɗi npe hok ɓit nɗe na̱ ho, hen da̱ kat ma̱ga̱fe hen man muop ba, hen man mutane na̱ ba, hen taba na muop ma ba, ga̱na̱ yin a a a shini a ɓit ga, a ɓit ga̱la gaa, heni o, ɓit ga̱laga̱ weh, heni o, toh lap haam teng nɗe na̱ ga̱ swa, henlap haam teng hen tong hen swa ham teng, hen tong ni ba, nda̱ ga̱sha na̱ da̱, nobert, shini na̱ aɓit ga̱la ga, heni nnn, hen gyen kwal heni hen tong da̱ ga̱ kee ga̱me ɗe mu wus i, toh kee guda vel nanɗe Hen da̱n ni nan ɗe, lap ɗe ga̱ wus i ɗe anjima ɗe anjima ɗe ma̱ haar i, hen nin ƙiak pia na̱ hen nin ga̱ ƙiak pia na̱, hen shin ga̱ɗong pa̱ni, nda̱gurum tong ni, ni gurum nɗe na̱ ho dok a majistrate, gurum nɗe na̱ ntong ɗi, nobert, a ɓit ga̱ la ga̱ ta̱ shini a, heni o, ɓit ga̱la hen ta̱, toh muop tong kat kee nɗe na̱ nde zakyit awanang, heni toh ga̱sha na̱ ni da̱ ta̱ ga̱ kee hok nin ɗe, yong ni ma̱da̱ ma̱ tal nɗie muk <hesitation> kee hok muop nɗe tong seet ni a kong, yin ayoo muop ɗe tong seet ni, ji ji ɗe ta̱ tong ji seet ni, yin to, pen sool pini ga̱ ma̱an ga̱ da̱ ga̱ kee hok guda vel zakyit ɗi ƙa, ma̱an ga̱ gwo, ma̱an ga̱ ba ga̱ kee, kee nɗe na̱ yil feer, gaskiya bit na̱ pia, ƙiak na̱ pia nɓit hok, hen tong ɗi, muop duk ga̱ litter muk <hesitation> hamteng nne na̱ ho waje yagurum shika saar, muop da̱ni da̱ pen, ga̱n ɗe na̱ ho muop pen ga̱long, hentong kwat nda̱bi ƙek, ƙaa mou, ƙiak na̱ pia, hen tong ɗi ba, ma̱shar na̱ yiil ndagan njos, muop yiil njos muop wul ade ƙiak pia ɓit ga̱la hen, nɗiin ƙiak pia ɓit ga̱ la hen nɗe na̱ o, muop da̱ twoot, muop da̱, muop da̱ ga̱ gwen haam, da̱ ma̱ twoot, ma̱ swa, toh masha na̱ dok nɗe ɗi sem da̱ a faith, naan lap ƙiaklang muk, naan ga̱ lap ni ga̱ ɗu nsa muk ga̱ tse Masha nɗe na̱ ga̱ dok ga̱ ɗe muk, ni hoom ni hoom men, toh nɓit nɗe na̱ ho, ni shin bi ga̱ pia ƙiak na̱ nie ga̱fe, ma̱mai ga̱ tel twoot dip, nda̱ kwamɓop ga̱fe muop twoot ɗi dip, nda̱ ma̱shaar na̱ ga̱fe muop dok wul de na̱ ndaga njos, nda̱ ɗemde msh ma̱ga̱ ɗe ɗi nɗe na̱ ho, ni hoom men, ni shin sa̱, shin tok me, vel, shin tok ga̱ mualak. shin tok yim ga̱ saar nɗin, ga̱sha na̱ dok pen aas ga̱long, hen kwat ndibi ƙa mou. toh ma̱ twoot ɗi npe hok buk da̱ mu twoot, ma̱ sa̱ bi, ma̱ haar bi ma̱, ḵiak men pia, ma̱ ma̱rap gia, ko nda ga̱ nda̱ neen ga̱, nɓit hok, nda̱ gurum dam ƙiak na̱ ba, kuma nɗin ƙiak pia na̱ nɗin hen tong na ɓit nɗe na̱ anita̱ ɓit ta̱ ga̱ ma i dip ga̱fe, ƙiak na̱ pia dip nɗin ɓit nɗe na̱ ho, abiga̱fe ntong kwal ta̱ mak npe nɗe na̱